Mem di yira abuan yira omoogh idowo yira omoogh ehlel di yira ku robeph aani ghan r adighaagh ayira yira obile ken omoogh rakaany idi yira ku robeh aani ghan ku etol dighaagh ajira emuum okuyam ken ni yira ku robeh ghan yira robeh aani ghan oye ka tue ni aki raaghana atigheli bin asoph okenyaam bin otu osa obile omoogh rokole ibani omoogh idiilaany omoogh nyopho yira ro kul ghan bo mu koko ndia ku iphen ku arildien di yira oomogh idi mi augheri aam men opo eten bo ka bo idion pho apanya ataka pho ooni ku adighi ototogh ku alkol mo apanya ku osa nyopo pho apanya pho ophon opho ku obaram digbele ku osa apanya pho ooku osugiogh ibarara okponyon ibarara pho ku okum apanya pho yongho ku osighe digbele pho obaram ku opinogh uduon edien pho ephen pho oopanyami loor asi tray pho eghunity pho ohle bin edien pho epe pho epam in yaam nyulipho adigbele pho illo ghan mun umoogh mun meephe akokondie ape akokondia abile ra mite oony enum. Mi ulegher iyaar pho elighi bo iyaar pho odi eephe bo then ipe pho uh rokum ghan edien abuan dakaany ko kponyon dakaany pho owgh muum guugh odepheri ku oponyon dakaany pho ologh mem di amuum mo ma mii gh r apul ku okponyon osagharan pa aguughpho ku osa obel amuum mo amineen ku ogbi ologhi yogh araar ehna ologh obile ologh muum ologh obian ologh ayo ologhodi ophaghar roobaam mo ro otazi ku osa osughuron ipe ilo adakaany then elel yira k osa ni iduon pho omo phoghiom mooboph oloogh odi oobaam mo ri iphen r iphen ra araphaghar pho omophoghion mooboph epe elo elel obile osa ataka mem lo na aghi awa ataka pho arigheel na akpony on ataka pho ki ootol ku ode pheri atol pa pho apul oooh na aki asugh apoogh ughumo ma wila ni edighi iyaar di ko wila na abile alugh mu non amuum ku odi atol pa pho apul ididididi tutu abila abunin awe rosa gjan ni ataka pho kporokporo opo udugh bo imi u/beeraan mi ra sa ghan ola ami omar adugh ku mi ahle Ku mi agbi asughuron ku ro sughunon r ooku ku obah osughiogh ibarara pho ogbo pho inagbo di edi ghi pa ataka pho obile obaph qgh osighiogh ku obah ataka pho opho pho ku ebaal diroor ku otoph dughul pho ebaal diroor ku ootol ku oki ogbo okukwor otu osa r' oony enha lo omoogh ku osa oleom yira abuan obile ken ni omoogh iyaar di oghol mo igbokor igbokor pho iphen pho ko osa ku osa oooh re/nuun ghan ke wila ku osah ididi phidiopho odi akirighian awila ku oban igbokor pho idipho obah bo ataka evion ku edi ko rgbe yogh igbokor pho otoph ebaal diroor ku ootol roor ghe ghan igbokoor pho ipe pho ku obaram ataka bu ko ohle yira obile ken omoogh oyaar di oghol uduon mo obusi ubusi pho ophon adighi oghol ku mem di abu ighol pho mo oghi odighi pa orighell osighe obusi pho ophon pho otu ku osa obile ken ni osa iduon pho ro sa ghan bo igbikor pho osighiogh ikpo pho ku otoph ebaal diroor kei ootol obusii pho opopho r ataka pho ohle mem di osaghi iduon phe ohle ipe pho ariuluen ayira abuan ku reedughani ku repam ghan ken inyaam then idowo ro sa idowo pho ro meeny idowo pho odephen osughrioin idowo pho. <hesitation> ooni oye elo aami mi ka like oghum oobian okuum oobian phon pho ologh asa ologh oweh ologh ophaghar ku osighe munum osagharan ku okorogh pa pho oleom ghan ulowo pho then inion uli ko tue ni obile osa na aphogh mo ipe pho ina i/beeraar na ke tue ni akiriph okukwor na agbo agudq ediil ena akparh na ka tue asa ken ni r eeny ehna bin na amophoghiom mooboph akpuy iinu ikpo ahle aloogh bin ken ni ipe ilo abuab ayira iphen ku idi aleghen ilo ariidien pho iphen ayira pe rodighi ghan bo ku kohle.